Egbi nidume muana nishiga. nije înyen avahara íre ísaí-ísaí, onung avananang nte muanama, bíemí udometa, ígamí îket nj́e bièní udo-wo-te íkere jen ngam, bîení udonne nte come-come, anip nige domente yene insort nne ígwami, je yen îngere ìnsort îremí nne íchanety orsome nje, igaha, igaha atte aje doborow ígwuoha anîm nferene mva kuba îshikebe nrene íshíní ebíní anip mme ren nje nidiá, igwu ídangha nke vum vum mvana ke ovum enh benní uvu-va yen urome'mme nyoroma ariama, utte ame uje ôven afu and ntíe enh ní ugumamí erem nge nsort íshígwamne Ngwue doboroh ìgwaha ke ren, amí îtte ha amujufu, aním nte jata anim nkubak, nkubak iba, eganne nyera mma je mang manmi nyere, etta manni nyera ke efia nkunime, ishi ke abani nyera manni ufu ishi keee ndorboro, ebi nkanika sope mbane nkíbíha ren nje neme-neme indai